بالنسبة لي العطلة المثالية هي اليوم اللي بكون فاضي ما عند شغل ما عندى أي التزامات حبدأ اليوم بي كأس كوب من القهوي و القراءة بعدين نطلع نسولف نطلع نتمشي ع البحر مدري زين بعدين في نهاية الليل نقعد نتسولف مع الأهل و الأصحاب نسمع film وايد وايد جدا نستمتع.